Fun cuindes ura a la zman-a e vun a l'ünivesità a Türin e pìu ël pullman e pöi pìu ël trenu e i va ün'ura e meza a andé e turné e cuindi a fa tre ure pi tüte le ure che fun a l'üniversità